Aiky, afaka mifampianatra ny biby. Ohatra fotsiny ny rajako mampianatra ny zanany. Dia <hesitation> voromahery koa raika mampianatra mampiboriana ny zanany izy a dia ma- <hesitation> mety mahay mandray ny raha amboariny ny endrin'ny zanany.